Kié’ xa tⱥⱥ’ guíína <hesitation> köö giⱥⱥ óora ‘néé’ fɇ’ jö kie’ lyna jná e <hesitation> e e llⱥ’na re lɇ re guíí na kie’ kö jñá o ñó óora ‘néé’ ro’.